देखो सा हुकम एक मानक ने एक दिन में लगभग तीन टेम खाणो खाबा री जरूरत हवे। जिके में सभी तरह रा पोषक तत्व हुवना चाहिजे जाण रेऊ काइ हवे कि आपारे शरीर री क्षमता वड़े। एक दिन में मानक दो हु चार घंटा खाणो खावा में लेवे और बीस हु पच्चीस घंटा खाणो खावा में लागे।